अगर मु दक्षिण अफ्रीका जाऊंगुओं तो ऊके टाइम अग्र सर्दी लगे तो एक जैकेट नॉर्मल कैजुअल कपड़ा लोवर वगैरा ऊके बाद जूता च ऊके कंजे ट्रैकिंग शूज वगैरा। फिट जूता साथ में चप्पल या सेंडिल ऊके बाद एक टोपी वांग धूप ज्यादा रेवे च तो है वगैरा फेर कंडीशनर शैंपू वगैरा फेर ऊके बाद मारो पासपोर्ट वीज़ा यात्रा बीमा क्रेडिट कार्ड डैबिट कार्ड ये सांबर इंपॉर्टेंट चीजा च। फेर मढ़ी स्मार्ट फोन को चार्जर स्मार्ट फोन ये सब ओर कैमरा।